أفضل رحلة مع شريكي لأنه بنحس معاه بالاستمتاع ومعاه بالراحة، وبالأمان وبنعمل كل ال- اللي <hesitation> اللي في الرحلة مسلاً معاه أكون مستمتعة جداً وهو معايا يعني وهو معايا، لكن طبعاً مع الأصدقاء برضه تكون كويسة ومرحة وفيها متعة ولكن مش كيف الشريك أكيد يعني.